نه هیڅ کله نه هیڅ کله به غوره ونه ګڼم چی مار په کور کی وساتم ځکه چی مار هههه <laughs> ډیر ډیر زورونکی حیوان دی او زه نه غواړم چی مار په کور کی وساتم اا ځکه چی مار انسان چیچی حیوانان چیچی زهر لری <noise> اود مار ددغه شکل څخه زه ډیر ډاریږم او سوی چی دی ډیر شوخ حیوان دی ډیرښکلی رنګ لری او ډیره منډه وهی نو سوی ډیر خوښ لرم سوی امکان لری چی چی کور کی وساتم او سوی یی سره ډیره مینه لرم ځکه چی سوی ډیر شوخ حیوان دی. معمولا سویان ډیر ښکلی رنګونه هم لری.